Braziliya amazonka o’lkasi hisoblanib, bu yerda borgan inson albatta Rio de Janeyroga tashrif buyuradi. Futbol yurti bo’lgan Braziliya asosan karnavallar o’tkaziladigan davlat sifatida tanilgan.